മലയ്സിഅ അഥ് ആഹര പദ്ധതി ബകി। പതിഅലനന്ദ ആഹര പദ്ധതി മലൈ। ഛ്ഹിനേസേ പരഥിഅ ആഹര പദ്ധതി। ഔമദ മിക്സ പദ്ധതി ഇപുന മലയ്സിഅ। ആഹര പദ്ധതി മസല തര ഇഥ। പീരേ സമുദ്ര ഇഥ തിക്കുന ആഹര। പദ്ധതി മീനു ഓച്തോപുസ് ദേന്ജി അന്ഛിന। ബേതേ ബേതേ ഇതേമ് അക്ല നേതു ജസി ഇപുന। അക്ല നേതു ആഹര പ്രീരേ അക്ല നേതു। ബേതേ ഥിന്ദി വന്തമന്ത ദുഛി ദുഛി। ഥിന്ദി വന്തമന്ത ദുഛി ദുഛി। അക്ല നേതു ഇഥ കേലൌ ഫമോഉസ് ഹിന്ദി। ധ പുദേ പന്പുനന്ദ ലക്സ ഭര് കേവ്। തിഓ രോത്തി നസി ലയമക്। <hesitation> പന്ദിഥു മത കേലൌ മന്ത ബന്കര। ദിശിന് മത മല്പിരൌ മത ബന്കര। തസ്തേ ഇപുന ദിശ്।